<noise> कारके <noise> बारेमे सुँचते एक सपना केल मोहके लगता काहिक की कार मोर आर्थिक क्षमता ति उप्पर के बात हे । <noise> कार नाइ लै पैना बस खाली सुँचना केल काम हे काहिक की कार मोर आर्थिक स्थिती ति नाइ खरिद पैना आहे तभुफेर यदि कारके बारेमे बात ऐता तो मोर सपनाके गाडी कहलके फर्चयुनर गाडी हे । जौन की मै सपनामें लेहेक कोशिस करतु आउ सपना में हि चलैतु । जौन की मोर सपना एक दिन जब पुरा होइ तौ <noise> ऊ वहके मै जरुर <hesitation> फर्चयुनर गाडी लहमु ।